Am'plasiko aloha laha manahaka gn'amiko mpitety faritsy ka hoe n- nitsobo tam'tany vahiny tao aho, ny voalohany ataoko aloha tsy hitomagny aho fa tsy maintsy hagnonta tompom-tanà hoe aia gny làla atafaboa amin'ny tany manahak'izao fa zaho lahy very? Tsy maintsy magnontany ny magnodidina zany zay lay ilà ny fifandraisan'olo hoe ilana le karazany nama zany ahaizana olo hoe ato misy namako r'anona de agnontany aho fa i mety possibla mahay ny làla, zany hoe ilana le mifandray amin'olo zany. Tsy tonga de mitomagny direct fa tsy maintsy hagnontany olo hoe aia tany misy anakah ty fa zao v- olo very mpizahan-tany mba aia tokony làla handehanako iampitako am'goudron agny?